Laha agnamiko gny marteau da fikapoha raha. Laha hamantsiky hazo anao da marteau izay gny ampiasanao soa hiditsy soa gny fantsiky. Laha hanapaky avao koa anao hazo malemilemy na raha melemilemy; da igny gn 'ampiasanao. Hamaky raha koa anao, misy plastika ohatsy tianao hovakia; da marteau avao koa afaky ampiasay afaky amakia <noise> azy. <noise>